زه تقریباً شل ځلې په ورځ کې خپل موبایل ته ګورم. دا عادي خبره ده ځکه چې موبایل اوس د هر څه لپاره کارېږي، لکه پیغامونه، خبرونه، یا ټولنیزې شبکې. ځینې وختونه حتی بې هدفه هم موبایل ته ګورو، یعنې صرف د وخت تیرولو لپاره. خو هڅه کوم چې دا کچه ډېره زیاته نه کړم، ځکه چې ډېر موبایل ګوري د سترګو او ذهني آرام لپاره ښه نه وي.